Ngon uta au tuson na hebatan uida parbedaan na ngon aha ngon kamian torus tuson au kan anggo di amian tongan kan anggo najolo dot sannari les na aha dope palit dope jilbab ni alak na ninnai bo dungi sopan-sopan dope pamake na, dungi partuturan na deges-deges dope mala lewat pe ngonjolo ni alak les na totop dope iantongan lewat jolo etek na ninnai bagenan lewat jolo udak ningia mala lewat ia ngon jolo ni alak i anggo sannari baya ngana dong be na sarupo doma ison dot isodun na umparah doma sannari di amian pado ison parange ni alaki da tentong debantongan anak ni alak i ngana porlu isia sanga na songonjia pe anak nia ngana porlu di sia sanga sonjia boru nia na ponting mangan modom mangan modom na i doma karejo ni daganak jaman sannari kan, anggo na jolo do iba anggo di uta do na sipso de iba ibagas nibai siang malam palingnon ke iba sikola ke iba tu saba anggo sannari do anggo daganak sannari ngana dong na daoan do beda na ngon na jolo dot sannari, apalagi di utaan pe sannari na songon namarbalik doma na malim-maliman bage doma nida alak ison mar-sonijuo ngon adun pe tuson kan les marbalik juo.